أفظل إني أروح الرحلة مع أصدقائي علشان أنا متعودة عليهم، <hesitation> ودايما رحلاتنا، نروح سوا ويكون عندنا روح المرح، والدعابة <hesitation> ومعانا أصدقاء كثير، عندهم خبرات في مجال ال- التخيم والصيد، وهاي الأمور فأحب إني استمتع معاهم في هاي الرحلات.